עטיש צו פרייאריטזן <hesitation> מענטשליכע לעבנס איבער חיום, חיות לעבן. וויל א מענטש איז, איז מער און וויכטיגער פארשטייט מער ווי א חיה, און זאל מען, קען מען טון אויף די חיה די מעדיצינישע ריסוירטש.